بعطلة نهاية الأسبوع أفضل أرتاح شوي وأبعد عن العمل واقضي وقت مع عائلتي وأصدجائي، في بعض الأحيان أروح أماكن جديدة <noise> وأستمتع بممارسات رياضة مثل الجري، السباحة، إذا كان عندي وقت أحب أيضا اجرأ كتاب أتابع فيلم، النهاية أكون محتاج وقت إسترخاء عشان أبدأ أسبوعي بكل طاقة وحيوية.